பாலம் நூல் சிலந்தி இரண்டு நங்கூர புள்ளிகளை இணைக்க பெரும்பாலும் காற்றால் கொண்டு செல்லப்படும் ஒற்றை பட்டு நூலை சுழற்றுவதன் மூலம் தொடங்குகிறது. இது மீதமுள்ள வலைக்கு பாலமாக அமைகிறது. பிரேம் நூல்கள் சிலந்தி பின்னர் வலுவான பட்டைப் பயன்படுத்தி பாலம் நூலைச் சுற்றி ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த சட்டகம் வலைக்கு அடிப்படை கட்டமைப்பை வழங்குகிறது.